Üna butìa dë cunserva secund mi almenu ün ani pöle tenila ën la crota, nui auti fuma la cunserva cun noste tumatiche e la ficuma ën crota, parei a ie pa la lüce e pöle tenilu ün ani, anche cuaidün-a al e arivà co a ün ani e mes però sun pa sicür ch'a sìa pöi vaire bun-a ëndrinta